<hesitation> təna əmdan əbdiyu ma akunuŋ <hesitation> əmdan əbchiyu ma a kunuk vayau bewbe <hesitation> awa nekchi nunchi tawami, nunchi? Nunchuk tala amma a kunukchi gaɗe nazga nunchutu sosaiya. wato aktlan, əktlan kaka baritu <hesitation> albarkan sosaiya. əmdan gayagatu, əndan jlamaga dara ərwen, əmdan wanyagatu babu anyan, əndan ɗabdagatu dabu tagudan. əktlan <hesitation> akunuŋ vaya watu kaka baritu barkan don atu, yawago yuware koda i gaɗe kəma igade ko i sərən, igade dai a kunuŋ kərban gaɗe ko sərən. amma kaka agri kəma duwon gabuk chi gawa kwaya. kaka əgvi kəma yau kwaya gəkato kəchiman, geka to bərbani, don əktlan gade gə wa'yetu dawon, gə wanyutuna anyauba yabau kaka əgui kəma kwaya a kuɓegi asirən. Atu damaran, akchi gawa kwaya kaka əgui kəma kwaya angau gaba gə dəbdak china əmchunoka əbdamak bə'yi kaɓon. Gaɗaune naikima əktlan, koda gafke kəma ənjan garwon, ɗenjan tamənən tala əmdan wanyagakchi yaye anyakchi bata kay əktla nəm. Sesakchika bata kaŋ əktlanəm. əmso kəma jlugmon achigari yaye <hesitation> bewben əmdau aba agaj aktlau agari azəm, koda əmdau wanya gachi, amma <hesitation> achi achi vayak tinamso. Kak tinanja dai əktlan kəɗa tawanka lyatku əktlan kaka barigi ata kwaya gəbo, gəbo-da-gəkatu bərban, don əktlan gaɗefa təna ɗatltla əmdanji dara iasəkə kwaya. Beŋ miliyan gade ko sərənka yaba əktlan gade yau. Na kəma agai kəma gumo vaɗi ko gumo əsdu ko miya na tawan ka ahanka ko kərban tawanka yabak askwanu, askwanu, askwanu ai gəkato. gəkato, gəkato berban. əktlan gaɗefa təna againa ga ɗətəma ata a kuɓegu asirin sosai koro ko ɗabdanəm gəba sarəuna əmdan jlamik bek ərwen, garmai na yarwedu. Tinambe əktlan a ruya gəba kargon ko gumo sərənka bedam aktlan sərən yau a jlomigi. To ma kaga gə takəmu ərwen deŋ əktlanna patan be ya ruyau ai awa. Agi duwou har maruyan kwaya kaak dgvi kəma əkttan a kətədai bərba man dva yarwu patan gawa! na gabu amfanin gawa. Gali tana, təna ɗarlrla əjtlan agari kəma kwan də talcsa a maduwa aunma əmdən iko ko dayake ənid əno tala əmsatənən ka ərwen Gaɗew kak ɗəbdan masərənu kak ərwen. Amma kak əgvi kəma kwaya na məsək amatuka awanya anyaga na nasi ko gatta ko dərguɗa da kati kəndərⱱon. To aya dai har naɓeri sawarin kwaya, teka har amakan vayan kwaya kaka əgvi kəma yau kwaya asiritki ga kuɓa,